سپی معمولآ خپل خاوند ته د لکې ښورولو په مرسته آ مینه محبت ښکاره کوی او همداسی سپی د خپل مالک په پښو کي پریوزی اومنډی وهی آ دا ټول د مينی ښکاره کول دی چی آ سپی یی خپل مالک ته .آ ښيی سپی معلولا مینه ناک او محبت وی